ما بعرفك الكثير عن عالم الزراعة والعلم تبع الزراعة لكن أظن إنه في خضروات وفواكه سهلة في الزراعة حقتها وأظن إنه مع شوية تعليم شوية جراية ،إستشارت ناس <hesitation> من أصحاب الخبرة، فينا نزرع هذه الشغلات نسوي لنا شي صوبة ،أو شي بيت أخضر ونزع فية.